بولفار لعبتى المفظلة لما كنت صغيرة هى كرة الجدم رغم إنى كنت بنت، أتذكر مرة شطت كرة جوية وجبت هدف من بعيد كل الشباب كانوا فرحانين وصاروا يهتفون بأسمى هذا اللحظة كان تحسسني بالفخر ومازلت ف ومازالت في بالى لحد اليوم.